Mi yelan mi anda ko goddo numata ngam mi hefta ko o yidi o wada. To sharru o yidi o wada ma, mi habdan mi hirlita himbe ngam be hakkila be mako, to hairu o yidi o wada bo mi volwata mi acchan o wada ngam o heba mbaljaari mako.